Abaana ba- barazaagwa na maama n- na- n- n'omwojo orazaagwa na maama, ndabeeta abaana ba nyinarume wangye kandi abaana barazaagwa, abu ndazaagwa nabo, abarazaagwa hari taata naba abaana abarazaagwa na taata, n'aba ishento yangye konka abaana abarazaagwa na na maama, na mwene nyina wa maama bo tindabareeba, tindakira kubareeba habw'okuba bo bari hare, konka abaana abarazaagwa na beene nyina ba taata, bo ndabareeba, tubuganaga tukagaaniira.